Yuo halla ace acie gani yanayi agə halla fudə ngə halla duniya akuəlgə naji yəmangə kiemieyyu naji leniengwə kiemiey, naji yəman ngə bola nəji allinguə njigə fuagu guəro nukulguli nəcər rə ngəndu yaba, ga bəla naji yəmangwə bəla alligə yəman akuəl gua, naji yenna dəlie gyen, kəragagyen nə acie ə ngəndu lugu kwanda lugu gyen nəji acie kəra ga gyen nəji acie habu kəlie nəjay nəjay ngwə, yuo bəla leniegyen kieyi lugu jəkəngə nakalli, lugu kare yyu day cie kiyen jəkongu nakalli a lonie, lonie kwata kwata alliya rə ngondu yanayiya fudə’an dan na allijarə ngəndu, amma lugu eie nəce laniegə aligan, amma naji lənie ngwə lugu fu’an kəbarga cie ngə fu’an nəƙlanga, dənay fuwanay kəbarga yungwə halla lənie cəaramma aliganayya fu’anay nəkəlanga lugu nga guərong lugucie dangə həmay rə alli, amma fudu namtə fu’agu guəro kwata kwata kəji fuəgu gəta yarə ngondu, duniya jəkə halla ada yua naji kəlbayngyen alliga kəlbaygyen məgəawcie dangə alliyen məgəawcie dangə kəlbaygə alliyadan ja ga wutə naji duniya nəfubəllayrə ada ga. Halla gukula kəlban gukula tu’u lartəgə sidi kurm ataungwə kəlbay ngwə “kwata kwata” kamay alliyenjarə ngondu gəkay gəfu su’ugə guəro gəjanga, amma ngo lartə ngamu yu guarangwa allie, aji lenie alli halla menie ngwə məgəaw cie dan gə alliyen də ngəndu nacie lugu dandi gwarannə alliyenja fu’an nəkəlamga, ga wate duniya nəfubullay rə ada aji ngə naji yəman gwarangwə nduco wate youyu ngwə nduco hamay alliyen, wate kange ngənaycieng akuəl guoro yangwə, ya ngwə halla nji fu’agu guəro naji lenie yəman mu mu guro naki, lugu cie naji lenie, naji yeman mu guro nəji kwanda lugu guəro nəji alliyen, ngwə kəraga gyen dangə nəji natay habu kəlie dangə nəji acie njigə fu’u lugugyen naki kwanda lugu ngyen nəlay, ga jaban ngwə gundə artə ngamu ga kənnəyo ngə nata yeman akuəlja ngərə daugəri, dəngu nduco, halgu nduco fu’an ngəde ngəde da daugw yəmangə wamən də alli yeman gə kwanda gu nəjau də ngəla go ngəa lənie yo dau gwə halla alli kwata kwata lini fu’agu nəkəlam ga, fu’agu go nəkəlam kwanda agu jəkə nəjandu kargaga ngwə wedan allija rə ngəndu njulie ƙalban go dan’a ngalgoray, kəlbaygyen dan’a gukula kuruni dangwə. Dango ago gukula kurun watal bai gukula kurui nga hugui gagu nga gakala handu nga daugo alli lartə ngaayo liayan ngade-ngəde juru lartə ngayo layau ngəde-ngəde jarago nhashi hayau alli ngushi hayah akullu awa wa mukala kəlbai nga gukula chad ai ja dishiyayi ya nga dai hayan awa wa niger raija ngayo hayan awa wa amma gau nigeria do gau gayel nigeria do kamai ndə hayau gəteya nigeria gayal nga hayau alli jafiya adashedo gayal nga kamai ndə hayan alli gə lartə ngəde ngawa hayan ngəde-ngəde ngayo hayau ngəde-ngəde amaiu gengə teya yo luwceh ngamu gteya halla leuiyu ngen gakula nigeri nga ngu alligan akulya nga alligə nigeria leui dangə ngalge gukulal nga iman hinbe yu ngen gudo gakila dan mnungə kamai ndə alli yo gukulal age leui nga iman himbe yudo gukula nga dan gə yo kwa yoyo dau gə hayan guda dangə kan aində alli gə ngəde gashar kəraga ngen natai halbukəli təruk ga wate bəla jikə niji ashi yauwa yoyaga kumbu ngeu galkali feu ngagu waiju dishiyai nga hiliyal feu waiju dishigammu yayu hagənaiga wate dangə kaman ndə imanau. Kali də iman dumu nga kali feu ngagu nga annoga kamaində alli yo kama ində fouguwa mijandə kal-kal go amana kəlbai yugo dango kəlbaigo dasho adashode ti suruu nga akulalle fogu nakulam akulalle ai ngə nata dau nga ngə nata leui akulya yeni lugu feu kəbarga nga leui akulya yeni lugu fən kəbarga nga leui jaurə fəu nukulan ndə jau amma fagu kəbanga yanga leui shodo alli lartə ngamu lartə ngannu halla anau minyelau hayam mare hada mau uniyelau jo wute niji kəlbaiga. Nayi kəlbai nga hajan jada gəshalai rə aual waa gukula ngu tulai ja nga gəshaleraə aucul gaga waa yogu ga wute lartə affido halan ngəde ngəde juru kəlbai ngen hayeu shigau leui ngen hayan shiguh yo imau ngen hayau shigau gəre inau dango digə iman jikə akulya rə ngundə gaa iman jikə akulya rə ngundə gaa iman shashar nga lemi rai nga wute klluai rai wat kurunganu gakənnə yonga imah lugumgə hamandə alli ga yoyu ngə dimgə ago.